Lu filu ca si usa tra li denti servi a puliziari li spazii tra li denti, unni lu spazzulinu nun arrinesci a arrivari. Leva pizzuddi di manciari evitannu li denti cariati o altri malatii nta la vucca. Usari lu filu tra li denti è mpurtanti pi la saluti di la vucca e di li gingivi.